Aveho na amore hiromo diehi diehi mueno ome ome garoro vaure joho jovo i e a. Na mueno ome ome bogo bise muoho jeve. Mueno omo omoho marohe ve e ge, hesi behoho nahi vavu hesirinoho bogo bise muoho ge, ehi rohu arue nahi vemu hesirinoho mueno omo ome marohe ve e ge, ehi je ero na mueno omo omoho mae gebo va ajeje nahu hue bajevaje mueno omomoho vemu hesi aribovioho ge hesi behoho jabume rueromo geve e va arueje. Nahi mueno omo ome vemu hesirinoho rue iroho na o dirohoromo i o mue e ajemiromo borome bise e ajemiromo rohu na soromo nahi orariore juvajeje. Majae goho nahi mueno omo omoho soromo majore va ajeje rohu nahi mueno omo omoho soromo i o mure va ajeje, rohu majae goho nahi mueno omo omero ga irohe nahi rinoho i ue jevo iramu iae gomo iramu o iro morove je oho jabume rue iroho na o jioromo ato vevarueje. Hesi behoho nahi vehohesi muenero, maienero jabehi hiroho n amae vajevoromo gavajege rueromo na o abue ajeme go jabumero ehi e ego nab ogo bisemuho nimore jevajeje. Amore jeve oho majae goho na va irodoho nahi mueno omo omo hu o hijaje ge majae gemu nio i gemu ehi jabu o hiromo naivoromo juvoromo i o mue ajemiromo, mue vaeromo majae goho jabehi dore juvoromo maje amoromo rovajege, majae goho. Nahi mueno omo ome i u re jeve oho na va oromo nu ane rojehajege jabehi rire gome je oho o iro morove je oho do i maburero gevajege. Geromo jabu o naivoromo abue ajemoromo rohu gavajeje va oromo numo sae jego vevare na onobu o nahirero va ajeje. Va irodoho nahi rire hororomo rohu ma senoho nahi vavu hesi aribovi ro uevarueje mueno rueromo.

Na bijo negajeje ijo inenoho ho o irodoho ehuni ma garomo rue masijo masijo mahuremu ho o jaje ge nahi mueno huro ue a e ijoho je ma ininioho ho ojejo rohu na ua va jege na ijo ininoho bijone ga jejo na nega jejo masije remu ho o iro ehi ego nahi muenoho ajamiromo ioho vuoromo rohu gavajege vahi romego o jeniromego rohu nomero muoho vituoho voronugo iro osaero rovarueje. osare rueromo rue iroho jovo re jioromo va inumiho jove eguoromo gatogatero hasaromo giva sinoho borome bise oho va inumie jadoho e uovoromo rohu rovarueje. Osare rova rueje rueromo osare muaho bahiromo hi oho bahiromo siruvo e givaho va o jaho bahiromo rohu girihe oho iamoromo rohu vevaro ro ariromo mueno omo omo o joe goroho vajajeji joe goroho vaeromo bare iramu rohu nahi vavu hesi maeno hesi harihohuro nahi mueno gohuro ro rue iroho rohu masenoho jeni e ue a e neroho sisonuvamu gave oho o oromo birohevego ja o na o majoro va e jarejo na heromo naive e jeve ero hejajege uge uvoromo sisonuvego jaune uvoromo ujorita uvego na uvajege ae aevoromo. areiaejajejo Evare na rioromo va irodoho nahi mueno goho birohoromo rohu nome nio i gemore va arueje majoro va i e e oho nimo urimo vahi e ioho mue jajege mueromo sivoromo bahi je ero sue oho nome ma ujohoromo oho soromo oho mi amoromo rohu vevare nome majoroho va arueje nome majoro va iroho mueno o mueno bogo dunemu dunemu va arueje huvaemo ajemoromo ruahoromo va o sirivo no abueromo masenoho ro uehu ajemoromo ruahoromo abue iroho uvo jabehi ari sa are vajehero uvo jabehi majoho nahobo jijihaureje uvo ari re maje amobo va i hejaureje uvero. Ro bonu gore namiromo hehi huero uvego je ae rabero oho soromo nahi ariroho vajeho eo be juvanuejo ehi hegoro mueno huro ue vajege avueroho hue goro rueromo e aruejo jabehi arire sa are nome aveho rueromo majoho naho be jijihaurejo rohu na negadeje e uvo aribovie hu o arue je ore morovo iro rohu nahi muenohuro tugohevoromo uevajeje aveho ae go jabehi sa ahojo ja o na o aribovie ho vajehero rueromo jijihaureje jabehi majoho nome vajehero naharuejo ehuni bogavo morovo joho jovo irane rohu na joho heromo voronege oho na uvo huero arue uvo aho joe sise uaromo Rohu e voronugo iro nome mueno humo nio iro vono bijiohoromo rohu amero rovarueje. amero rueromo amore sorovoromo ariromo rohu jeniromego rohu gavarueje uvo aribovioho avueroho morove sorovoromo rue romego, rueromo uvarueje ae rabero va oromo nohi ari sa a ho vajeho majoho nahoromo rovarehojo jaburo ehi ego ia naro mueno omo omo ho ajemiromo uvo aribovio hu o iro morovoho vajajeji. iromorovoho vaeromo tonero, siravaero, bijero morovoromo esirami rovoromo rohu ae masijero iromorovoho tugohego rohu iromorovoho voronugoromo rohu ma numosae Arijaureje numosae ari va oromo rohu naro nahi mueno omo omoho e jabehirire nugevoromo na vono ro oromo nahi ari sa airo nahi amero va aje aveho na nome omie ariboviero dehi dehi mueno ome ome garorovoromo ajamirovoromo ieue vi ehe baeromo gemore hue baerovoromo rajahirovoromo mueno omo ome rajahirovomo arijaure joho jovoromo e a ehuni haue mabehe.